Sia u poaj be lam ka hamas a nam. Poaj nien le ku mei notoku taka hitom u. Le ku kukuvei, lia nah jon a hisai. Ka hamas a nam, be ru e haso hamas ne rim u invitation e nah, lam ra la tara party. Be lia re-read hamas e nouk u ka nah u invitation card, be lia rangat hamas a nouk. "Eih, party tara sah." "Birthday party." "Aah, i hangis." "Bang e nah turu-turu car-card e nah ka me nou len e nah." Ka hamas a nam, len sot hamas a no, be lam la hamas a nam tara party. Lain ti invite e lam e nah, ru nous a kanen. Kanen ni sto, kanen ni latu, hois er a miji ka nah miji ka ti kua tal e nah, hakap-hakap party. Okay, be lam ka nam, lam mol kakat e nam be ru hat er elam, eru turu kat ne heh, ru hat elam, mi hois e mua miji-mij hasoku tara ka poroman tamromi te lui e ne mi tara party. <noise> Kat a no nah be lia hakej e nouk, eeh, le na haso kuru ne gua sah. Ka no, ka no, be lia, raeh e no lia kat e gua ji wan bek, be lia tena hol tun ne gue iau a sia ji presen papal tun na haso e gu an eiau, turu, hakap tun e ru mangil tanou. Poaj tuku ka hamas u an e nah, kat e nouk a ji ka nah, ji wan bek, la hamas a gum, hol e nouk a ji presen ien i taun. Hol hakap e nouk a ji presen, ngal poaj i gul, gomgom hamanas e nouk, lain la hamas a rim, "Eih, la hamanas ar tara ka, tar ji ka heh, ji binau tariri." "Aah, raeh e no." La hamanas a mul, ka hamanas a nam, heiheil tok o nam, heiheil hakap a nam, be lam e kat hamas e nam a ji binau. Kat hakap e nam a ji binau, lam haso hamas ne nam a mij hasoku tamulam tere, tara katun nien, tara ji pean nien te haso elam a, ien te mangil elam re na ka gon me iau. Poaj ti ka u lam, lam e nah mu kikisal haraeh kuru. Kosos hamas a nam e nah ba hititik te tapuak hamas ke no. Hititik e boak i pore. Lam e la bitan hamas e nam a min ka nah. Min kanen tumu nen elam. Lam hituk u nam na babang a nam, kove lam mei ta natei u, lain re nah kat a gam elam. Ru ya kat a hititik, be lam te la bitan nam a ji kanen ti nen <noise> elam be ru te la rim be ru te me lu er a min ka tumu hakei elam. Lam jijing i nam pore nah, be ru te hauhau poaj hamas ar. Aih, lain ien la, lain ien te nen er kop er a min kanen tamromi ien. Lam kopis i mum e nah, lam mei ta sep mea ta sia tariru. Elam mu sieh a min ka ien, min kanen tum hakei elam, man nenbo na miji pelet te saksak boi a ru elam ra soat mea lam i luma. Ka no nah, ba kaua tara-kaua tara pean nien e kat wa no heh, "hakei iem, lia ring e gu lain ri taun be ru tema lu eru eru. Lu eru eru be ru tana la me re ru i haus karabus be ru tena kaka ra heh, na ka toro tok o rua heh luma ni kijkij". Poaj te ka u lam mes u len hamas e nah, bu bout ma sot hamas a no, sah lam mu natei ra masal te kop a min ka ien, min kanen tamulam. Poaj te la wam u bout e nah, ma stop hamas a no, be ru, "bout ma sa nam?" Bout me lu e nam u lain te kop rin a tara ji binau te kat e mul a romi bong. Ka no nah, masal e nah, masal ti kat u ien, ru e spak notoku turu mes u len. Ka no nah, polis kovi rim. Ru mei has ta natei u masal ri ien. Poaj te kovi panahas u ru nah, ba sia katun la no be na peik e ne ru, tatal hamas a rin be katun ien rangat hamas e ne ru. "Mi am jimou romi re seh?" Be iau a, lain ri ien hat er eru, tara katun. Sol hamas e na ti sol titi tara pean nien. "Eru e kat e rin a ka, binau i bong, ba masal me kop o rin be iau e ring e lan elam be iau hakei e no ripot, lam ra me lu a masal." Be solsol er hamas ner a masal e nah, be iau hakakei iau hat sel e ru a min sol. Solsol hamas e nah masal e nah ba katun nien peik hamas e lan, "la pana mum, eru kua notokur, ne kua ri heh harereh tara-tara tol tamulam". Peik hamas e lan eru, eru has e nah tatal mel a mi pila. Poaj ti tatal wal a ru Bu lain ne nah ngot hamas er eru ru mei sai ta tun jia u lain ne nah ru tatal be ru, ru lal be ru na kai er raun er e ru nah, ru mei ta tuan jia sai u, yo heh. Ru la ku pasi rim, la rin be ru na hat er eru, "Lam me lu e mum e mi, mi e natei romi sah a ka te kat e mul a romi i bong". Be kat a no nah be ru, "Lam sah mul?" "Emi kop o mul. Titi tara pean hihin ne heh te kat e rin u-u binau heh, ring e lan elam i bong, hat ner e mi kop mul a te nen rin a ru. Ru hikakt gon manas mer u polis e nah, "Kain ka nien kout hakap si ne mulo, min ka min kajen kar tama kout ne romi, tama, tana jijin sin nia turu hirangat, ka papal kuru ien te hala bor ne mul a romi. Kanen te nen er bete pe poaj ner, kout, hahat hakap si ne mulo. Ka no nah, be ru <noise> lain ti tuhan mi taun hat ner, "Raeh e no, mei ta ka, lam e, lam mei sai a tuan ni kopis kuku u lam mas kopis gon me nam e mi, tara sah lam hat hakap e mum eiau lam ra me lu e mi. "Min team a min para ka ria ien han a pinapo ta lu e romi, jia tama hamatolon e romi, be mi te la sin e mum a ka papal te tuan ni hamatolan ku e ria ien han a pinapo". Bu polis kat ar e nah, "E man a no te bor wa mu romi, kova ka ien, tou kop ka si na tara haun tamulam. Lam mas kuer e nam sah a ka te ka na tara haun be lam te hamatolan nam ba han a pinapo te raeh e no." <noise> Ka no nah, ba sia polis kat a no nah wip e na sia nah, sia turu spak man ien. Mes a spak man sisil e na mes a spak man nah jin me tik i no, polis wip pon ne iau. Spak man kat a no nah, eru pan a hia nin tolim. Kat a no ba spak man e hat e ne ru, ru jin bung hamanas nien eru nah man polis, eru jin kat hamas me ru a min pila nah. Revan e nah gon hamanas am. Revan e gon hamanas am e nah be iau e, ru hat revan ni han a pinapo la hamas a rim be, "Eiau te bor ria be mi-be mi kua ritoa kiam be mi te kat e romi a mean tiam. Sep hamas e mu romi, komin borbor hasual am te la sin me rim u polis e mi, te jin me lu me ria ru e mi. Longon ku hamas nam be mi te la romi." <noise> La hamas a rin e nah, kijkij hamas-kijkij hamas er e ru, hakei er a min walima tariru mamur, be ru kijkij hamanas rer e ru. Poaj te kijkij hakap me ru, be ru e peik hamas me rin e ru turu bout e nah, be ru la hamas a rim, kuas ria turu bout, be ru e jil hamas a rim ien, ru me haka hamas er e ru luma ni kijkij e nah. Poaj ti ka u ru luma ni kijkij e nah, ba han a pinapo miting hamas a no. Han a pinapo miting hamanas e nah be hat hamas a no, "Okay, mi am ngot hakap a mul, na lah ba min polis ma lui er a masal ti kop. <hesitation> Roman ien re borbor sin hamas e ru, ri e mas hahiring er a min haun ri ien, tara sah ka papal koru te ma lu sin rin u polis a-a tolim a pean ne heh ti kop tun u ru. Kove lo ma ngot i roman min team a min para kar te tuan lu sin e mua lo a pean bete la ni luma ni kijkij e kar". Poaj te borbor wariru nah be ru haka hamas er a min haun. Lo mas ka nom, lo te hapikei e nom a hihin, lo mas lu <hesitation> tom e nom a hihin, jia mei hihin na pio ne ri tamulo, jia elo te tasu nom-tasu nom tara hihin Lo la nom, hamatolan nom je lo kij e nom a gu, be lo te na hapio nom, hol e mua lo majigol te tasu me mua lo a luma. Mes a haun ti haka hamas eru nah, te spak ua mulo be lo te nenga home nom i han a pinapo, lo has le kij se nom a gu be lo te kat e nom a kanen. Kat e nom a kanen, haso e mua lo a tolim a klen, tolim a klen e heh pinapo, le ken kat e nom a tolim a gu be lo te mol ne mua tara tolim a klen, hol e mua lo majigol te nenenga home wa mulo han a pinapo. Roman hamanas ien revan e kato kuru hamanas ner a min kain ri ien, te spak wa mulo be lo te nenga home nom. Pul-Puli ien tun, beru kat er u ka, eru-eru sikhan ar, hikorkora ien turu spak man ti-ti spak u ru. Be ru nengnega homer. Last week be ru e tok sori poaj er. Ien tara ka nien, hare na, stat ma tara tou party, iau ti haboak sila nia ru a min haun ri ien. Roman hamanas ien, Min haon ri ien jijing sila hamas war ien. Te la ua mulo i yah, be lo te kua mum <noise> be lo teme disturb e nom han a pinapo, lo mas kat haraeh kuru nom, tara sah min haon ri ien, kar <noise> te kahet ne ne ri te tolak ni hamatolan me ria ri han a pinapo. Tara sah i manas lapun-lapun ri manas, ru mei taka mea kain toukat ri ien, te kat hamas e riri roman. Lapun ri manas ru kuer haraeh koru a min haon, ru hajiji nin a mes na mes, ru haha kovi koru e ru, ru longon u bor. Mei has ta ka mea ta jon kukua ta para i manas, mei has ta ka mea ta katun te simuk simuk u nomi i manas. Eiau te raeh boi i manas. Roman lo ngot o nom, pean a para longlong na taru baku tara sah simuk e no simuk u nome. Kat home nu baku tanou, be ri te hat panahas ne ru katun ne heh nome tar matuan. Sol pas waru tar matuan, matuan. Kova e mei bah, min ka bah, min hisai bah tariri eiau yen te lu hamas ne ria ri a min liplip. Hare nu hahine nu jiip ri han a pinapo jin hahiring poij er a min ka te ka ria ien, te kat hareah na tol tariri be ri te gumgum hareah e ru.